<hesitation> Raha hoe karazagna kakazo ndreka, misy a bois de rose an de misy an <hesitation> palissandre, de misy an <hesitation> an calptus an, <hesitation> de misy an kininina, de misy koa an <hesitation> an <hesitation> misy koa le <hesitation> môzà de misy koa <hesitation> a sapin.